Akla khafifka momkina <hesitation> batatisiko, kosako, jazarikolog ziet basit tirlogo forona idrosa irennani adlie, yani aman gidermoni mufida gonginin ashra gonginin sahadan.